لمن اكون بوقت فراغي احب انو اني ايي- اتمتع بأجواء هادئة و اطلع للحديقة مالتنا و اعزم اصدقائي الي قريبين من عندي و نقضي اوقات حلوة سوا.